Entifica la pobrema, desarma la fechaúra, espercocha o unta las pieças, remúa las partis endañás y güelvi a montá-lu i hás una preva pa vel qu'enhunciona.